Ny fomba fandrahoana lojy a, sasana aloha dia arotsaka ao anaty vilany a, dia ampiana rano sahaza izay mahamasaka azy a satria izy ela ela vao masaka, dia rehefa masaka malemy mihintsy izy a dia hatao saosy amin'izay hitiavanao an'azy